Este áh jóh áh záh goh laih aí laí záh láh có temporada noh gó báh todo el tiempo záh lába noh main taig tiempo ain müh jó yía áh joh fúo jóh chiu lai áh jóh por que es cosa natural óh éh noh bá eig-eig quimico báh eíh óh noh yía buo limpio yíah joh oh chiu no jo noh báh muo ngie tsá áh cosa chiu cosa óh éh eig quimico buo gi noh ta sein tsáh jó la bá úh éh muo gá chála toi cuerpo chá tsáh láh já lah órgano chá áh óh tsáh já lah chá uh naíh tsáh chá tsá fuh chá tsá riñoi cha tsáh chá éh-éh já lá áh la joh joh no pues áh joh úh kó já láh áh cosa chíu jíe tsá áh natural jóh eig noh óh jóh eig noh quimico óh no éh bá muo taig gi tiempo, tiempo záh jó ih ñiu joh ji la oh joh chiu cha fuó por que agua müh limpio chá fuo áh la áh müh yieh li-li yiáh áh joh íh ñiu joh noh, joh chiu chá fuo gié tzá mju sí gie tsá fá ni yia sí gié tsá noh-noh. En ensalada áh zaig oh íh ñiu berro koh jau ñi jo-jo fuo chiu cha fuo jóh-jóh, joh gi áh uh oig áh la cuáh gi vida chá tsá por que noh cosa chiu laig áh ja oh baig cháh joh gie tsá já lá ah cosa. Cosa naturales pues uh mu laig aí laig záh la có temporada jo éh la ba main noh <hesitation> laig áh cuo noh yiá-yiá já la áh jóh úh ló yía laig úh lo noh laig báh main taig zaig junio zaig gá tóh müh junio, julio joh chiu cha fuo áh mü áh noh áh joh oh gíe tsá noh en salsa verde gie tsá noh có gaum ñi cóh jaum tau cóh aug gié gi tsá táh úh nih áuh jié gi tsá noh áh joh noh láh joh gié tsá áh joh ohzái jóh úh loh jóh noh laig aíh laig áh joh áh záh, záh cuain, záh noh cuaín jau muoh cuain jau muo gá soin gi laig muo do jo yieh müh cháh cau tsá jo mü chá jo nguin ji oh joh noh, záh áh-áh noh áh laí, laí cha noh aum no cuain joh náh laig cuain goh gie tsá joh áh joh lá oh gi áh zai temporada ain yiá áh yia laig-laig buo noh taum áh laí loh müh gié tsá káh, káh lóh zaih doh gie tsáh ante gi la yía laí-laí joh mú yoih nai ngui laig-laig noh ga róh go zá gi laí noh óh zá gui loh záí jo na yie laí gi oh náh joh áh lai do, lai cha do naig aíh lai má tsá aprovechar déh tsá muo gá yieh laig laí doh joh noh. Joh, joh aú gie gi tsáh puo éh ba muo bah óh ain tsah de laí la muo laig laí joh cuo tsá la roh joh laig puo kuin gi joh oh fuo lá bái joh gíe tsá áh lóh zái do joh main tai taun jo gie tsáh laí doh jo-jo muo taig naíh jo-jo oh gie tsá puo cha gi taum áh laí ló mühh.